La kú xiin <hesitation> la kú fⱥⱥ’ rá mý zanahóória jö ee re ííná e re lɇ jmýý’ ba re ïí’rá jötu jmⱥⱥ dxǿ mý ñíra jɇɇra dxǿ dsel dxǿ ka fý mý ñíra liira.